Comme t'eu che fasse, se piggia e strinche e se fa un groppo. Se e strinche no ghe son beseugna mettighele, inta scarpa. E basta, eh. Se fâ o groppo. Ti ô çerchi de fâ... Ti çerchi de fâlo o ciù streito poscibile e basta. No gh'é veu miga unna laurea ò un dottorato pe serrâse e scarpe.